La clavi pa una barbacoa perfeta es la combinación de güenus engredientis, güena compaña i un ambienti festivu. Collaçus, qu'aiga güena comicanda, güena carni i güen vinu son mestel. Peru lo qu'en vera hazi qu'una barbacoa seya especial es la querencia i la alegría que se tié entri las pressonas que s'arrejuntan alreol dela mesa. La comía es namas el prencipiu. La magia de vera aconteci quandu las pressonas hazin gavilla, se ríin i desfrutan dun güen ratu.